अनाज बहुत मेलके रहतियाँ जौनकि जेहका उपयोग करके हमरे हम्मर जिन्दगि ओहके जिति काहिकि यि बिना अनाजके हमरे जिये नाइ सकत होइ । कुछ अनाजके नाउ यि मेलके हैं जेहमेकि धान, कोदो, गेंहुँ, फापर, उवा, जिन्हरि, जौ, बाजरा, राजमा, चिउरा, आरारोट इत्यादि हैं । काहिककि एन उपयोग करके हमरे हम्मर जिन्दगि ओहके बचाके रखति । काहिकि कि हमके जियेक तहना खाना आवश्यक हे । यि खाना हमरे यि अनाज मेहति पैति उहिमारे अनाज हम्मर तहनि बहुत जरुरि हे ।